Orii'aa oo're bo ahe'a tahiro a riirii- haraabaa sa oiraarei ato'ato- harehe taruu'eharehe airaba pirio bo okuu oru pekaa bo paa'eesirei haia boorii bo ta'isiarei. Boorii bo ta'isisrei ua oiraba eapaa- haareeroo oo'ore bo ta'isi eipaareha agaapee abai ua hukuhaa'oeroo oo'ore bo ato'atorapiu. Bo ato'atorapiu tabeo'uropa oiraarei oo'ore bo hae'oro roo'ore Hori' ita kai roo'ore rubapi'e'ita, ha iibaa ua o biki'asi- hareeroo oo'ore bo betekaarapui eipaareha, oru bai iibaa ua hoko- hareeboroo hioko'i bo tauparapiu roiraarei roo'ore ubei'osii. Ubei'osii ta oirabeea oo'ore bo- bo otei haia ta oirabeea oo'ore bo ubate'o haia ta oirabeea oo'ore bo rabe ubei'osiiara roo'ore Hori'ita. Hioko'i aarei ato'ato- ato'atoea iibaa, ia o biki'asipi'ehaabaa eipaareha piro kitarapuuia hioko'i pirio bo papuata kai eipiri'oo piro taruu'eea aree'uu ai'o uropa- ai'o uropa pita, betekaarapuu- aahara hioko'i oirau kitarapuu- aahara oo'ore oiraarei oo'ore bo kepai'oea. Haa boorii boatoi hioko'i ori'ii'aa haia bo aheha tahiro <hesitation> au ato'atorapuu- haa'aarooo pirio bisio pita oru iokaa boore boa'oo- haraarei, bo okuu piroraba betekaaraahara oiraarei ei tahiro'oo ei haruro'oo a hokobaa oru'oo arupita pita betekaarapiueroo oiraarei oo'ore heetaaapita pita baikasiebaa uu oira. Rasu'ie riira'ire tareo atokorei'oea pirio bo okuu o ibooe roga'a oo'ore bo aripupi'e'oo kai bo riiho'i bo pore'oo airaire pirio bo okuu hitaka bisio, o bisio suri'ai aea are uka o baapa'ibaa oo'ore <hesitation> roo ore bo aitoko o ii'oo hioko'i sa o huraaboo agaa bisio pita bo kirako'o aga airaba ato'atoehara pirio bo okuu bisio. ee. siga ii'oo hurabohara. Bioga ii'oo hurabohara ora porepitee oo'ore bo baapa'i roiraire roo'ore bo aitoko airaire pirio bo aitokoro eipaareha, bisio uka ro baapa'iribaa hioko'i, o ia bisio hokobhara pita bira bira o atukarabaa oo'ore bo hukubuu a ubu'uburibaa oo'ore ooruara roo'ore aitee'ara sa <hesitation> uka aripu'oe oo're bo hukubuu. Ha oiraarei ii'aa, bo ahe'a tahiro aarei ato'ato- haa'ieroo, arei o riirii- haaboroo sa oiraarei airaba ato'atoharehe pirio bo okuu haia oo'ore bo hukubuu'oea aira bisio pita bo reareapaa oiraae oo'ore bo ruupero'oea betekaaraahara bo okuu, iisio oo'ore pita huku'uihara. Iisio pita huku'uihara bira kupa'iripa boikiro sa roira ore'oohaariboo roo'ore oitaa; ita. Boikiro sa roira sohuaariboo kai boikiro sa itokopapita baria'ohaa'ue. bisio baria'o uiia sa orubaire baria'o'ue boo'ore boatoi. Boikiro sa rui'ue iokai haia boikiro sa a ba'ue heuaboo, heuaboo. Bira orubaire baria'oehara boatoi orubisi pita pirio bo okuu piro reareapaaea oiraae haia bo ruupe, o piroraba beteekaa- hareeroo eipaareha ia oira aripubohara ea'ure haia oo'ore bo hukubuu oea boitoopai. Bisio uka ato'atoraae hioko'i sa <hesitation> uka oirare'aa pirio bo okuu heetaapita pita pu'aibohara. Ha oiraarei roga'a oo'ore bo ato'atorapuu pita oira ouharaiboroo bo okuu oo'ore bisio sohurapuu iiaa ioka sohurapuuia hapita ioka porerapuuehara eipaareha bo reto'oo roga'a oo'ore bo hukubuu boorii boatoarei. Bo ahe'a tahiro iarei betekaa- hareeroo boo'ore boatoi. A riirii- haraaboroo sa airaba betekaa- haaraha pirio bo okuu eipaareha boitoopaire o bisio pita boitoopai kepai bo kepai'oea ii'aa, aira taupabohara bisio uka ato'ato raea hioko'i sa uka aira taupaaboo bisio uka diskasraea airaba sa uka aira taupaaboo roga'a, ha bisio airaba ato'atoraea sa ouiboo haia sa ubaraiboo sa riopaiboo ia aira taupabohara hioko'i boorii boitoopai pu'a- haraiborii oiraarei oo'ore bo hukubuu'oea. Ii'oo o'ore o bo ku'uku'uro haia ua ku'uku'uro a hoko- haaboroo bo puuriaroo oira aripupi'epitee oo'ore bo hukubuu oea pirio bo okuu boitoopai hai ubei'osiiarei. O aripupitee roo'ore ubei'osii ro aripupite roo'ore popohasii haia ro aripupitee roo'ore bo ariabuu eipaareha <hesitation> a tabeopitee roga'a ii'oo oru bai boa'oo- haraarei haia boo'ore ua taruu'e- haahuroo oiraarei oo'ore lotuu reetoro kai boo'ore kominitiarei haia. Are aeipu'oea o saa <hesitation> oirarehuu bisio oru oira roga'a bo betekaarapiu a o aripu- haaboroo bo hukubuu'oea bo okuu boitoopaire.